Dugubar ma mutsubi asera gubanya ma nai ase sukari aga kufan iri sekarin pusa’ayi agaiju seka da durdu akuwamai kenai a sekariyi pusayi aga iju aga mu lun yar ka agan musha gin diguyi ban nay a k aka musha giya maya a thirkrir naya chikan da kenaya asakari sosai naya iveri sekariya janma musufi ase ku musha mai kunaya bari sekari ya harkura sur dunya dugu rayuwan dunya dumur akwaku akina a kaza abonku jan abaku naya iveri sekaya sosai keya puka sekari har bucheka ara tudu naya iveri sekari ya hark era su tuttuku a kiuna nagu a airi a baku ja kwani yu rawaku dumar akwa aba dunda aina jan abandu’aira a musuagin ivermai aluba gurthir a musha giya a thir masuagiya adagur thir mai ashena ban abar seku dumur iveri u dunya a kina suku dumur ramul kya abaje ira ja kuwan du iver sha wahala gunda na mu river sekarimaiya dunyaku dumur akwa kya na mura ra kuba a ashena jen aku su abaku janke atare banma sedai kenaya an’ gusheriya kunaya asekari kya ara herya kya yir kaku kya yir kaku duku ara zuba aga in nugun da tas kunjuda dun duta ku duta annuba innugunda keya buka gu she vabuche keya buka sekari ya. Hark buciku arakudu jasansiujakwa mai aiy jan munagu maginda gaku vankinayi sikarisosai aga kuvan kiya sikar kiya ciba sir wuɗayi kunayifa keja damuwa kirayu damuda kir guya aiya kina suku diga inukiya ga ira banku gairaba kuja wamu. Gairabaku aa nifakija kik kemul k dige a hyemulmai ahyamulma naga isabanma aa awu niyamulek koni kije kije salgiyi anzan wu ufaguya sagiya amzan wudufayu ma akwa kiyamushama ahadir mai a musha a handir mai magaar fak maga hya kudu vii dukula k lakga hidu gan duɗu dhumai musha ark ganu kina wa kiga harda fafathur aikulumai dubu airzirmai kik airzinlla kin giya kikduga mulkaban digain zir kula kulaga hyanin kiila wai sikudiga muleda shiyakfa ai munagumai dugasika zir naai mag fima musha suyaban naga diraan mushamai musharafaiyk aganchi mai kiya fuka sikarik kiya irkii naga kak mushagiya naya sikai ai ki ani gushe kina siku diga mule deshiyakfa yayimai tuu mama abandikemulekya aiya majakir hyamue daci rainga kibasirɗa dizir asukagu kiyidaa kiyasikar yi masalgiyi ashili kiyan da sikari kina waiy keja keja keja abandiyamule kiya gushi ciryi kiya gushi zan wudifu. Wayaga su safumai kiya kiya a hir kuvan yi aga wudu tutku yaduga yaba mushagiyi wazuwa lulra ainaga a hu mushagiyi kina kija zirgu wanekfa ahandir mai a kina ahan dirmaiya a kina siku duga mule anu ammaukfa du sal yayimai a naga yimai a sai kiya turin du gushe tuuk musha ar amaihugushe yind uga gushiya mamusha gushi a aniyi mamamai tu wazugu gasainasika zir kija suku duga mulekfa ya har musudagumai tu mama daci ammana zirna amur mushi naguma mur ushi ammanaga suka gan gushi uli zir mai maja kubaguuda diya sai gushi aga salgiyi yari ma neyi da kinayi sikaryi daga bu ma uu shili kiya fahina sirluvi kiya lu viryi kiya tadiryi agasalgiyi kuna jaribaku janbaku janbaku janbaku janbaku kudu muluar ashili aku awaiy aberfuku shina labfailabfe yilafa fai aba biyi musu abar dhur labfai abar yakuɗan tuku labfeye a a asai nayi lagudumya aiyi na lagu kiyase dah kinya sikar duniya sin sun duniya udi sir til udir uduniya sirgushe udi uduniya kira <hesitation> bucirshiyak diga kejah kejah ku a mijamiliarah saidiya mule mai jan duniya gan asika kuvan, kulvan a mulkimar digu gamule kimar aga kuvan kiyi daalabfaiya kiya sikari jan ma sirsum a ima gatare kiya siya kuwa kijan tall.

Kina abarshiya labfaiya azugu kina abari labfaiya kiya sikariyi baleki kuvan ase dhanan daga kula kala gurbuciinda seya kiya sikaryi fusa gayi aga iju aga kuvan kiyagushe nyi kiya gur kalmar musudagu kiyaciba siryi kina aban sundiganuba abanyaya aban kwa ma ndigu nalladumya kema ilu kii evikbaku kigisunyamarmula kin ya gushiyi hey hey diyi kiyan gushinyi kiya sana sli kiyandaa kinya irkik kinya irkik kinya irkik kinya irkik harki musufe armaigunda jan jan ma kuvan ashili kiya muliya. Gagudemi wudu mama ar jadir di margirmura jandijachu sakga saka chu wulfu unagum gagud mi anunjimai di wufugiyi diga chi dirgiyi gara irkomaigiyi duu agari sun siriginyi evakwa aima ashirgiyi ganbaya anukuvan jandu mura agu wulfur mul kin uraciban dir anukirmur dumulfurmur dukyaramur duyubasula hari dukuvan basula gari duyubasu kakunna labfaiya aga kullana.